מַכַּנְדַּנְש אַנּוּ מְשְׁקְלַה כְּבִּירָה חֵית כּל וַחַד עַנְדוּ חֲרִיָּה פִּי יִכְתַּאר כִּיףַאש יִבְנִי חַיַאתוּ, שַבַּאב דַאבַּא עַנְדְהוּם אוֹלִיוּתַאת מֻכְתַלִיפָה בְּחֵאל תַרְכִּיז עַלַא אֶלְדְּרָאסָה וְאֶלְחֻ'דְמַה וְאֶסְסַפַּר, וּלָקִין פִּלְמוּסְתַקְבַּל יְמוּכֶּן יְבַדְּלוּ רַאיוֹ דִיַאלְהוּם, אֶל־מֻהִים הוּוּא יְקוּן אֶלְקַרַאר וַאעִי וּמַשִּי יַאחְדוּ אֶל־שַּחְص תַּחְת־דַּغְטוֹ וּצַאפִי.